हेलिकप्टरकि बारेमे सोचत पेति मोके गजब उपर उडन और गजब जोडसे पंखा लगाएके भाजनवालि चिज याद आत हए । जा सामान्यतः रोमञ्चक और विशेष अवसरसँग जुडो जात हए । जैसेकि बजारमे घरी–घरी देखन मिलत हए, आपतकालमे उद्धार कार्य करन बनत हए, या फिर हवाई पर्यटन या व्यवसायिक यात्रा फिर करो जात हए । हेलिकप्टरके प्रायः अत्याधुनिक प्रविधि और शक्ति, सँगसँगए गति और सुविधासँग जोडत हएँ ।